Miditsy tegna amin'ny tranokalan'ny hotely hivatagna io la ao tegna mamandriky ny toera hatoria tegna, ao tegna mamandriky ny toera hihianan tegna la misy fihinanan koa amindreo ao.